Yë të'ëts po'otë jue yë tyum ko'o yë kabyëdëb ko'o kakyë o'ok yaj manakë y ko'o të'ëts najtyë kyaxë pues jadun dun bujëp botëp.